<hesitation> Brushing zegny e, <hesitation> raha karaha boribory misy vatany zay izy avake misy vavany karaha misokatra zay o, de <hesitation> avake misy prise zegny fatsatoka amy courant zegny e, de <hesitation> kaofa <hesitation> mampiasa agnanjy izy zegny antegna de magnandefa rivotro mamey zegny agn'izy, na indraikindraiky koa rivotro mangatsiatsiaka, ny tegna asagny fanamaignagna randrana, magnagno karahanjegny, matetiky viavy tegna mampiasa agnanjy.